<noise> Goonga wonaa nokkuure woore, nde mbi'aymi mi meeɗii yahki mi - kayre tan ɓurdi waawnaaki yam. Kala nokkuuje ɗe njahumi fuu to haa mi taway e woodi kaaƴe, woodi heccallo, woodi ndiyam. So ɗenɗon nokkuuje ɗen e mi nana ko nokkuuje ɓernde am weltata e maaje. Sabu non mi wi'ay kala nokkuure nde njah-mi taw-mi fiiji ɗii fuu, ko nokkuure nde mi yiɗi.